نتمنى لو كان حال جايت النجم نصطاد السمك نمشي للبحر ونهز معايا هيك الصنارة ما نعرفش ما حكى ما نجمتاش قد ما رميت الصنارة في البحر تطلع لي فارغه شاي ولا مرة طلعت لي فيها نقديشها في العبيد كيفاش يصطادوا كيفاش.